Reto iaby ñy fitaova elekitrôniky: ñy telefôny, ñy tabilety, <shushes> ñy telé, ñy radiô, ñy fihetezam-bolo masiny fihetezam-bolo rey zay<...>, ñy mikiron ondy, manahak'anizay ñ'ôridinatera, ñy printera, ñy sikanera, misy koa kamera nimeriky ñy dorôny, ñy prozekitôro video, ñy GPS.